Ma arva, et doping ei ole õigõ, selle et spordi mõtõq omgi tuu, et inemine triin umma kihhä ja kellel om kõgõ treenitumb kehä, tuu om kõgõ parõmb spordih ja doping lihtsalt tege kõik tuu maaha.